Arandewol kam mi wiyan mo o tokka nyamugo haakooji ledde ledde o tokka nyamugo ledde taa otokka nyamugo hundeeji be sorata haa shagooji jei bendata lawlaw do wadan dum naa nyamdu jei beddinda goddo njamu.